لك صديق يريد قراءة المزيد من الكتب لكن لا وقت لديه لذلك. ما النصيحة التي تقدمها له؟ بخبره يبدأ بكتب خفيفة وصغيرة تناسب وقته بساعده يفكر يستفيد من أوقات الانتظار أو السفر بقراءة على الجوال أو الكتب الصوتية بفهمه يخصص وقت ثابت يوميًا حتى لو عشر دقايق قبل النوم